Kuulõq, kell om joba ammuq ütstõist läbi! Üü om käeh ja inemiseq tahtvaq maadaq, nii et pallõsiq, panõq uma muusika vaiksõmbas! Ma ei tahaq siin määnegi politseid kutsma naadaq vai määnestki jamma tekütäq.